Rehefa hanasa varavarankely ka misy verany ilay izy, dia <hesitation> a- afafy amin’ilay vera ny ranon-tsavony an, dia kosehina amin’ny lamba ilay izy. Dia <hesitation> rehefa hanala an’ilay ranon-tsavony amin’izay an dia <hesitation> maka gazety tonta, dia <hesitation> iny no hikosehana an’ilay ranon-tsavony mandra-pialan’ilay izy. Rehefa atao an’izay izy tsinona dia tsy mamaritra ilay ranon-tsavony rehefa avy eo, dia vita.